niin millaista se oli tuo nuorten seurustelu ennen
no se oli minusta semmoista niin jotta syksyiseen aikaan siellä pojat ja tytöt kokoonnuttiin yhteen johonkin suurempaan taloihin ja siihen ostettiin saijua ja sokeria ja ryyniä ja pidettiin sellaiset niin kuin pidot
no miksi niitä sanottiin
no öitseiksi sanottiin että ne on öitsit siellä meidän paikalla ja siinä tanssittiin siinä oli soittajat ja nuori väki tanssi siinä ja syötiin ja juotiin ja joskus meidän kylässäkin kun saatiin pitämään öitsejä niin ensittäin kun pitivät nuoret pojat ja tytöt - tai pojat pitivät ensttäin sitten pitivät tytöt ja sitten tuumattiin ukot niin jotta no pidetään me kanssa ukot tuumivat ja koottiin rahaa ja ostettiin väkijuomaa ja sitten siihen käytiin hakemassa tytöt ja soittajat ja ukot juotiin viinaa siinä ja nuori väki tanssi ja siinä meni se yö sillä viisiin se oli sellaista hyvin iloista elämää mutta ei niitä pidetty niitä öitsejä kuin syksyiseen aikaan se oli sellaista ei niitä kesällä eikä keväästä eikä talven aikana se syksyllä tuossa kekrin aikana se öitsien vyöri mutta sitten talviseen aikaan niin siellä sitten jos tuli taloihin tai sinne kylään joku vieras tyttö niin no sitten sillä pidettiin sitten leikit sitten soittajat siihen ja koottiin kylän tytöt sinne ja pojat ja sitten soitettiin ja tanssittiin
no minkäslaisia leikkejä niitä oli muistatteko te
no sitä on valssia ja polkkaa ja sanottiin sottiisia ja niitä nyt oli jos jotakin nimeltänsä niitä kaikkia soitettiin ja tanssittiin ken mitä osasi soittaa kaikki soittajat ei osanneet kaikkia ralleja soittaa mitkä ei olleet oikein mutta olihan siellä sitten sellaisia - niin jotta niillä oli oikein semmoiset nuottikirjat ja ne kirjan jälkeen soittivat ja sitten taas pidettiin iltamia siellä oli palokunnantalo Kurkijoellakin ja siinä
mutta silloin ihan teidän lapsuudessa miten se silloin
no silloin siellä - lapsuuden aikana niin siellä sitten silloin ei ollut palokunnan taloja eikä mitään sinne kokoonnuttiin vain pyhäpäivinä suuriin taloihin missä oli suuret kun siellä oli sellainen muoti että siinä oli kaksi tupaa vastakkain ja porstua siinä välissä ja porstuan perässä kamari sitten toinen tupa oli vielä suurempi kuin toinen niin jotta siinä mahtui paljon väkeä niin se aina sitten kysyttiin ja sitten siinä pidettiin ne tanssit sitten siinä ei huolinut rahaa koota keneltäkään muuta kuin soittajakin sellaiset pienet tanssit soitut soitti ilmaiseksi mutta sitten jos konsa niin kuin öitsit oikein pidettiin ja koko yön soitti niin sitten se vähän otti muutaman markan
no olikos keväällä mitä erikoisia
no ei keväällä siellä ollut muuta kuin sitten ruvettiin nimipäiviä pitämään jotta kenen nimipäivät mihinkin otti oli ja syntymäpäivät ja sellaisia sitten kutsuttiin siihen sinne ei saaneet mennä kutsumattomat ne kutsuivat ystäviä sinne ja pidettiin sellaisia sitten niin kuin pidot sellaiset paalit
no olikos semmoista tapaa että kesällä olisi niin kuin käyty tyttöjen aittoja vähän kolistelemassa
no sehän siellä oli suuressa muodissa niin jotta siellä jos oli pidot siellä niin sitten pojat käytiin tyttöjä saattamassa siellä koteihinsa ja syksyiseen aikaan sitten sitä oli kaikenlaista nuorten seuraa kun siellä kasvatettiin pellavasta ja tytöt sitten yöllä loukutti niitä saunassa ja sitten pojat mentiin sinne istumaan tyttöjen seuraa ja vietiin sinne namusia vähän ja tytöt paistoivat lanttua ja naurista ja siellä pidettiin sellaista juhlaa niin jotta se oli se oli se oli sellaista sellaista lystiä
no eihän ne tytöt sinne aittaan päästäneet jos ei niin kuin jotakin lukuja lukenut
no sitä nyt pyrittiin ja kenellä oli ne omat tunnetut eihän sinne tuntemattomia laskeneet ketkä seurusteltiin kenenkin kanssa niin no ne mentiin sinne mutta sitä sellaisia loruja siinä luettiin niille tytöille
no muistatteko te niitä
no muistanhan minä vähän niitä mutta
no kertokaahan
kyllähän minä
ne olisi niin mukava kuulla
se kun mentiin sinne ne niin siitä koputettiin siihen ajettiin koputtamalla ylös se ne tytöt ja ala siinä puhua jotta no miten se nyt oli kun minä oikein muistan että siinä oli pitkä aika kun minä siellä kuulin jotta niin se sanottiin jotta hyvä ilta likkojen pesään kun on päästy näin kauniiseen kesään kesän - tuota tuosta talven suuresta kurjuudesta tytöt sitä alkoi jo nauraa siellä ja se alkoi jo sopeutua ja no sitten siihen lisättiin niin jotta miten niitä nyt oli kun ei muista oikein heitä enää latoa niin kuin ennen nuorena ollessa niin että - laskekaa aittaan niin jotta täällä vilu urkkii eikä ole turkkia niin jotta
no mitenkäs ne on oikein
koputettiin siihen jotta kuulkaahan tytön köykyt täällä olisi kyrpää suuret röykyt no se sitten oikein nauratti vasta tyttöjä jos ei vielä laskettu eikä luvattu niin sanottiin niin jotta no jos minä oikein hyvästi nyt pyrin niin lasketteko te sitten no no kun sinä hyvästi lasket niin sitten sanottiin yrjö kyrpä härkä perkele no sitä sitten tytöt no no tämän parempaa ei enää tarvitse niin jotta nyt pitää jo laskea
vieläkö te muita muistatte
olihan niitä ennen muisti niin että ei ne yhdessä yössä loppuneetkaan huolinut yksiä loruja loruta mutta kun siinä on niin pitkät ajat niin jotta ennen kuin keskenkasvuisena ollessa kävinhän siellä sakissa minäkin ja siellä kuulit kun yksi luki minkä osasi toinen luki mikälti sen osasi ja minä olin sellainen hyvämuistinen niin minulle jos minä kuulin niin jotta miten toinen luki niin minä toisen kerran osasin lukea ne luvut niin
mitenkäs se tuo kosiminen suoritettiin
no sitä monella tavalla siellä kävi sillä viisiin niin jotta ennen minun keskenkasvuisena ollessani niin tapahtui sillä viisiin niin jotta vanhemmat sanoivat meidänkin sukulaisissa oli sanottiin niin jotta siellä on sinulla morsian ja sitten ei mitään kun se oli joku sellainen kylässä - puhemieheksi otettiin ja mentiin katsomaan poika ei ollut tuntenutkaan tyttöjä ja mentiin ja se niin jotta jos se pojasta passaa niin sitten poika polkee sille asiamiehelle jalalle ja sitten kysytään ja kun mentiin taloihin niin tyttö kutoi kangasta ja oikein riski tyttö oli mutta ei poika viitsinyt sen vertaa että olisi mennyt katsomaan jotta minkälainen naama on sillä niin jotta millainen se on ja istuttiin siinä ja sattuipa onni jotta katkesi syrjältä pää ja tytön piti tulla kankaan takaa ja syrjältä panemaan päätä ja jo nähtiin tytöltä naama ja silloin kun sulhanen polki puhemiehen jalalle ja kysyi niin jotta he on sitä varaa niin jotta tälle pojalle jos morsianta teidän tyttöä no tytön niin vanhemmat antoivat luvan siihen ja kauppa tehtiin siinä että - ensi pyhänä vietiin sinne sulhasen kotiin ja käytiin pappilassa ja
yhdessäkö siellä käytiin
miten
kävikö ne yhdessä
yhdessä käytiin sitten pappilassa se käytiin lauantaina pappilassa tai sitten jos vietiin sulhasen kotiin niin käytiin sitten maanantaina pappilassa ja pidettiin siellä kihlajaiset ja poltettiin tupakkaa sulhanen oli ostanut sinne ja sinne mentiin
mimmoiset ne kihlat oli
no sormus ostettiin siihen ja ostettiin silkkihuivi ne oli sen vanhan ajan kihlat ja semmoinen rintaneula hopeainen iso siinä sellaista oltiin ne vanhan ajan kihlat ja siitä siitä päästyä niin sitten ne aina tultiin uudemmaksi ja uudemmaksi ja tytöt ja pojat johan ne vähän tutustui ja sitten keväiseen aikaan se oli muotina siellä niin jotta sitten se jo tuossa pääsiäisen aikana niin sitten oli jo kymmeniä pareja kun kirkossa kuulutettiin jotta sitten käytiin ja se olikin muotina niin jotta se keväisin naitiin jotta se oli sitten jo juhannukseksi päästyä sitten se olikin jo niin kuin vähän myöhäistä mutta se oli vain tuon pääsiäisen ja juhannuksen välillä silloin pidettiin sitten tytön kotona pidettiin läksiäiset ja pojan kotona
mimmoiset ne oli
a siihen pyydettiin sukulaiset ja ystävät ja sitten morsianta mentiin ottamaan siihen semmoiset nuoret riskit pojat ja sitten
miksi niitä sanottiin
kosiomiehet ne oltiin siinä ja vanhoja ukkoja taas sulhasen sedät ja enot ja muut sellaiset vietiin kosiomieheksi niin jotta mitä suurempi talo oli niin sitä enemmän oli niitä kosiomiehiä no sitten taas kun lähdettiin sieltä morsiamen kotoa niin sieltä vietiin sitten taas sukulaiset ja seuralaiset mitä oli naapurin tyttöjä ja poikia ja ne lähdettiin nuoteeseen ja sitten lauantai-iltana useasti ne alkoivat ne sulhasen kotona ne häät sinne tultiin sitten sulhasen kotiin ja sitten siellä oli vanhaan aikaan niin sitten sellainen perheen mies ottamassa vastaan sulhasia ja sitten kosiomiehenä oli toinen sitten sellainen hyväsuinen mies sitten se kun kyseli niiltä niin jotta no - mistä nämä vieraat ollaan kotoisin no se osasi vastata jotta nämä on sieltä ja sieltä ne on kotoisin no onko näillä mitä merkkiä vielä no siinä niin jotta sanottiin jotta se on sellainen läsipää - kukkapäinen ja vesi oli leikannut hännän poikki siltä ja sitä sitten toinen kun hyvästi kysyi niin toinen sitten sen paremmin vastasi ja se kun kotva haastettiin sitten se sanoi no menkää pöytään sitten vanhin kosiomies meni edessä ja sitten sulhasväki toinen ympäri pöydän tehtiin suuressa salissa kun oltiin niin pitkät pöydät siihen sulhasväki kokoontui sitten pöydän ympärille ja siihen tuotiin sitten kahvia ensimmäiseksi ja tarjottiinpa viinaa ja sitten varustettiin tai johan ne oli ruuat valmiit sitten pantiin ruoka pöytään syötiin sitten ruvettiin tanssimaan ja soittamaan ja ne kestivät kolmatta päivää
no mitenkäs se tanssi mitenkäs se kävi
no se tanssittiin sen ajan polkkaa ja valssia ja
niin niin milloinkas se mitenkäs sitä morsianta tanssitettiin
no morsiamen tanssi oli sitten jo kun se lauantaina aloitettiin ne tanssittiin siinä ja morsiamen tanssittaminen niin se oli sitten lopuksi kun ne maanantaina vasta lopetettiin niin sitten tanssitettiin morsianta ja sitten vielä pantiin siihen morsiamelle vähän rahaa siihen kerättiin sillä viisiin ja siinä häissä kerättiin rahaa kaikella viisiin siihen - sanottiin juotiin kertaa siihen pantiin
mitenkäs se kävi
ympäriinsä lasit ja pirtua ja mitä juomaa ken oli ostanut ne - tehtiin norria siinä tai sellaista totia ja sitten lautanen tuotiin pöydälle ja siihen pani omalla määrällään keneltä millainen raha jouti rikkaat pantiin suuremman rahan siihen ja köyhemmät pantiin vähemmän ja sillä viisiin juotiin se kerta sitten vielä aamulla maanantaiaamuna niin sitten sanottiin että pitää tehdä morsiamelle vokki kerätään nyt rahaa tässä sulhasilta ja hääkansalta ja siihen tuotiin niin ikään vielä viinaa ja siihen pantiin ken minkäkin verran pani jotta sen verta kerättiin jotta saatiin se vokkiraha ja vielä vähän paremminkin naiset kerättiin sitten niin jotta kun morsiamelle piti ostaa neitti nykyisin ei sitä neittiä enää pidetä
mikä se semmoinen oli
se oli sellainen kudottu silkkirihmasta sellainen verkko ja se laitettiin päähän ja sitten se oli ostettu sellainen kallis samettinen nauha se pantiin sitten sen verkon päälle ja täältä ympäri täällä oli hakaset ja niillä pantiin kiinni ja sitten ne pitkät nauhat ne häili tuolla selässä niin jotta se oli sitten merkkinä niin jotta jos se kävi kirkolla ja jossakin niin että tuo on morsian tuo ei ole enää tyttö niin jotta tytöt ei pitäneet kuin huivia mutta morsiamilla se oli se neitin nauhat häilämässä siellä jotta se oli morsiamen merkki
milloinkas ne sitten loppui ne
no se oli sitten maanantaiaamuna syötiin vielä ja sitten juotiin siitä ja sanoi tanssittiinkin vielä ja sitten lopetettiin toisista vielä pidettiin jotta syötiin puolipäinen kun se kolme kertaa ennen syötiin niin niin vielä syötiin puolipäinenkin ja sitten lopetettiin
no olikos siinä mitä tapoja siinä -
no ei se syötiin vain niin kuin tavallisesti pidoissa nykyisinkin vain pannaan ruokaa pöytään ja syötiin ja sitten soitettiin ja alettiin marssia soittoa sitten jotta nyt on lopussa ja sitten ei muuta kuin nuodemiehet ensimmäiseksi tehtiin sen poislähdön ja sitten sitä myöten kaikki - hääkansa lähtivät pois toivottivat onnea pariskunnalle ja lähtivät töihin
mitenkäs sitten hautajaisia vietettiin
no hautajaiset se kun kuoli niin vainaja pantiin laudalle ja se vietiin riiheen tai johonkin sellaiseen yksinäiseen suojaan ja sitten kutsuttiin käytiin pappilassa ja haudankaivajassa ja haudankaivaja kaivoi haudan ja papille käytiin sanomassa jotta milloin ne haudataan niitä haudattiin sitten kesäiseen aikaan kaksi kertaa se oli niin kuin laillista keskiviikkona ja joka sunnuntaina se hautauspäivä mutta jos pyysi papit sinne niin haudattiin vaikka minä päivänä kuumana aikana niin mitä väleemmin tuli vain laitettua ne pidot jotta ne kutsuttiin sukulaiset ja tuttavat missä niitä asui
no kuulkaas mitenkäs pestiinkös ruumis aina
pestiin
kuka sen kävi pesemässä
no kun siellä kuka oli sellainen minäkin olen pessyt monta niin jotta riisuttiin siltä vaatteet pois ja pantiin varustettiin sitten puhtaat vaatteet se pestiin saippuan kanssa ja semmoisten vamppujen kanssa jotta se vielä minullekin sanottiin aina niin jotta pitää pestä puhtaaksi sen varpaanvälit ja sormihaarat ja kaikki pitää pestä puhtaaksi jotta sanoi
miten se niin
se ei tule kaarittamaan niin että hänet huonosti pestiin niin jotta se on sen ajan höpsyyttä ja minäkin pesin naapurin isännän ensimmäiseksi ja nyt täällä ollessakin niin taas oli yksi naapurin isäntä kuollut tuolta niin täällä ei kukaan lähtenyt sitä pesemään niin sanottiin kyllähän Kuntsin ukko pesee sitten minä - menin pesemään minä pesin ja sitten laitettiin nutut päälle
niin minkälaiset vaatteet ne pantiin
- puhtaat alusvaatteet pantiin päälle ensittäin sitten pantiin sukat jalkaan ja sitten pantiin puhtaat pyhävaatteet parhaimmat vaatteet tavoitettiin panna sitten housut liinahousujen tai niiden alushousujen päälle ja liivi paidan päälle ja palttoo päälle kintaat käteen ja hattu päähän jotta se oikein varustettiin sellainen kuolinpuku niin jotta sitä ei pantu likaisia eikä vanhoja ne pantiin hyvät parhaimmat vainajan vaatteet pantiin sitten kuoltua päähän ja useasti se kuolinhattu ja kuolinsukat ja kuolinkintaat ne oli varustettu että ne oli monta vuotta niin että niitä ei käytetty missään jotta ne on - kuolinpuku ja sitten silloin ei viety talviseen aikaan ensinkään ja eikä monta kesälläkään viety enempää sinne hautausmaalle se
missä se pidettiin
no hautajaiset pidettiin vainaja
niin mutta missä missä se vainaja pidettiin
no vainajalle tehtiin kirstu ennen ei ollut siellä Karjalassa tehtaan tekemiä kirstuja siellä oli yhdet sellaiset kirstumestarit mitkä pyydettiin tekemään kirstua ja se kotona tehtiin ja sepät takoivat naulat kun minun nuorempana ollessa niin ei ollut puodeissa vanunkinauloja sepät takoivat ja sepät tekivät ne naulat ilmaiseksi ja kirstun mestarit taas niin ne tekivät ilmaiseksi sen kirstun ne oli niitä kylän ukkoja sellaisia jos vanha mies kuoli niin ne vanhat ukot sitten pyydettiin kirstun tekoon sellaiset mitkä kykenivät tekemään mitkä oltiin nikkarin arvoisia miehiä ja sitten se pantiin se oli siihen asti laudalla kun sai se kirstu valmiiksi sitten pantiin kirstuun
no missäs sitä se lauta missäs se oli riihessäkö se oli
se oli riihessä pantiin nuorat riippumaan ja se lauta pantiin niihin nuoran pohjukoihin niin jotta pelättiin niin jotta jos hiiret tai mitkä elävät pääsevät siihen niin se riippui siinä niin jotta siihen ei pääse hiiret eikä rotat eikä oikein kissatkaan sitä ja loukot tukittiin riihestäkin kiinni jotta sinne ei päässyt kissatkaan sitä ruumista repimään ja joskus tapahtui sillä viisiin niin jotta sattui sinne hiiret menemään ja ne syötiin naamasta ja mikä oli paljas niin merkkejä niin sitä vahdittiin ja varjeltiin niin jotta ei hiiret ja rotat sen kasvoja pilaisi ja sitten kun lähdettiin hautaa
kuulkaahan olikos ne vielä ne kirstut samannäköisiä kuin nykyisin
no ne mustaksi maalattiin vanhoille ja sitten nuoremmille tytöille niin sitten maalattiin valkeaksi
oliko määrä minkälaisesta puusta ne tehtiin
no ne tavallaan havupuusta sattui petäjästä jotta niitä kirstun lautoja jos vanhatkin oltiin jo niin jotta heikossa tilassa niin ne jo sahoitettiin jo ennempään jotta ne oli kuivat ne otin minäkin toin meidän äidille jo tupaan kuivamaan jotta ne oltiin monta kuukautta tuolla tuvan orsilla tuvassa oli sellaiset orret ja niiden orsien päällä että ne oltiin kuivat niin jotta ne sai höylätä sileäksi ja sitten maalattiin mustaksi ja todenkin nuoremmille niin sitten näet maalattiin valkeaksi
no milläs viisiin se sisustettiin se kirstu
no kenen oli niin jotta otettiin valkeaa vaatetta ja höylälastua pantiin sinne ja se sisästä päin vuorattiin valkealla vaatteella ja sitten muutamille vuorattiin sellaisella mustalla villakankaalla ulkoapäinkin niin jotta jos oli niin kuin kesäiseen aikaan kiire jotta ei ollut aikaa maalata eikä muuta niin sitten tehtiin hyvin kiireesti vain se sisus sellaista vain höyläämättömistä laudoista ja sitten sisästä päin kun valkealla vaatteella ja ulkopäin hyvällä villakankaalla sieltä niin jotta sitten se - sisästä vältti rostompikin
oletteko te kuullut että olisi pantu mitään sinne mukaan kirstuun
no ei meidän tienoissa pantu mitään siellä ei sellaista
no ei virsikirjaa eikä semmoista
no niistä minä en tiennyt virsikirjojakaan että olisiko se oli muotina niin jotta kun oli - riiheen vietiin kun se kuoli niin sitten pantiin virsikirja tai testamentti ryntäiden päälle mutta ei sitä hautaan viety siellä
niin niin no ruumista käytiin katsomassa
no ruumista käytiin katsomassa sukulaistakin tultiin monet ja mentiin sinne riiheen aina sen valkea vaate pantiin silmille sitten otettiin se vaate siitä pois ja katsottiin naamaa siltä ja sitten sunnuntaiaamuna kun lähdettiin viemään niin sitten yksi isäntä ajoi siinä ruumiin edessä ja
mitenkäs sitten kun lähdettiin viemään
sitten kun lähdettiin hautaan viemään sunnuntaiaamuna tai olipa se vaikka arkiaamunakin niin yksi isäntä varustettiin ajamaan eteen ja sitten jos se oli talon poika tai joku läheinen vaan useasti se poika saattoi isäänsä ja jos se poika kuoli edeltä päin niin isä sitten vei hautaan poikaansa ja sitten läheisemmät sukulaiset aina sen mukaan ajoivat sitten sen vainajan jäljestä jos oli vainajan veljet tai oli poikia siinä ja setiä ja niin ne ajoivat sen sitä mukaan sitten perässä kun sitten muu naapuri mitkä ei olleet sukulaista ne sitten ajoivat sekaisin siellä ken mihin väliin joutui ja sitten siellä kun hauta kaivettu niin sitten papit astuivat edessä ja lukkari lauloi ja se kannettiin sinne hautaan ja laskettiin sinne
no ketkä ne laskivat
no siihen oli kantajat varustettu ne oli läheisemmät sukulaiset jos oli poikia niin omat pojat kantoivat haudan hautaan isäänsä tai jos ei ollut poikia niin sitten varustettiin mitä oli läheisempiä sukulaisia ja ystäviä sillä vainajalla niin sitten ne kantoivat hautaan minäkin olin monta vainajaa kantamassa hautaan siellä oli vakituiset remelit ja paarit siellä oli ensin sellaiset puusta tehty sellaiset paarit kannettiin niillä paareilla mutta nyt ei enää paareilla kannettu se kannettiin niillä remeleillä ja niillä remeleillä laskettiin sitten hautaan se ja pappi siunasi sen haudan ja sitten vielä viskattiin multaa aina mitkä kantoivat sen hautaan niin ne viskattiin ensimmäiseksi kädellä kolme kertaa multaa ja sitten hautajaissaattoväki kaikki mentiin ja sanottiin kepeitä kepeiksi mulliksi niitä mitä se kädellä viskattiin siihen ja sitten kun sai hauta katettua niin sitten laulettiin vielä siinä virsikirjan virsiä
ketkäs ne niin kuin sitten täyttivät sen haudan vai katettiin se vain
no se katettiin kaikki ne ensin kattoivat ne kantajat ja sitten vähän aikaa kun ne mättivät sitten toinen tuli ja anna minulle lapio minä mätän ja siihen ja sitten sieltä kuka halusi mättää sitä niin se katettiin ja sitten tehtiin penkki niin kuin nykyäänkin siihen komea ja siihen sitten seppeleenlasku tuli siihen sitten laskettiin seppeleet siihen katetun haudan päälle ja sitten - hautajaisjoukko sitten lauloi vielä muutaman virren virsikirjan virsistä sitten lähdettiin pois kumarrettiin siihen vielä vainajaa siihen hautaan jo lähdettiin pois sen pituinen sitten mentiin sinne vainajan kotiin ja siellä syötiin ja juotiin ja laulettiin ja puhuttiin jos oli likempänä niin vielä papitkin sinne ja pappi vielä piti puhetta siellä vainajan kotona ja ne kanssa kun sunnuntaina tapahtui se hautaaminen niin sitten vielä pyydettiin maanantaiaamuna niin jotta pitää tulla kaikkien niin vielä oltiin sukulaisetkin siinä yötä ja syötiin maanantaina murkina ja sitten lopetettiin se
niin no ei siellä kotiin tultua niin muuta kuin syötiin ja sillä viisiin ei siellä muuta ollut
no eihän siellä muuta joskus oli niin jotta naiset lauloivat siellä ja siinä sen kummempaa ollut
no olikos niin kuin semmoinen suruaika puhuttiinko siitä mitä
no se oli nyt sellaista - niitä hautajaisia sanottiinkin surujuhliksi ne oltiin mutta ei ne suomalaisilla ollut sitten kun se kerran vain lopetettiin ne hautajaiset niin ei siellä haudalla sitten käyneet mutta venäläiset pitivät sellaisia niin jotta siellä haudalla pappi kävi lukemassa ja siellä pidettiin sitten sellaista siellä minä en käynyt milloinkaan mutta se oli puhetta kuulin niin jotta
no kun siellä Kurkijoella oli niitäkin
oli Kurkijoella oli nyt jo viimeksihän oli Venäjän kirkko kaksi kirkkoakin oltiin niin lähekkäin jotta oli noin sata metriä väliä niillä siellä oli Venäjän kirkko siellä oli paljon niitä venäläisiä sanottiin miksi niitä nyt sanotaankaan kreikkalaiskatolilaiseksihan niitä sanotaan ennen sanottiin venäläisiksi ennen oli Hiitolan pitäjässä Venäjän kirkko mutta se oli sellaisessa paikassa niin jotta siitä paloi minun muistiaikanani kolme kirkkoa jotta tuo kun tuli ukonilma niin se oli sellaisessa sähköisessä kohtaa niin jotta se löi siihen ja se syttyi kirkko tuleen eikä sillä keritty sammuttajat eikä mitkään se paloi kun puukirkko oli niin se paloi muutamassa tunnissa sitten jo viimeisellä kolme kirkkoa paloi niin sanottiin nyt ei tehdä Hiitolaan enää kirkkoa nyt tehdään Kurkijoelle ja sitten rakennettiin Kurkijoelle Venäläinen kirkko
no olikos niin kuin surupukua
no sitä vähäsen nyt surupuku oli hautajaismiehilläkin jotta naisillakin oli se hattu ja siinä oli sellainen verkko silmillä ja harteilla ja no miehillä ei ollut justiaan erikseen muuta kuin varustettiinhan se hyvä puku kun lähdettiin hautajaisia jotta jos kuka jaksoi hankkia niin se osti vaatteen ja teetti räätälillä ja köyhemmät eihän ne saaneet ne pantiin kuitenkin mitä oli kotona parhaimman puvun aina sellaisiin surujuhliin päälle ja mustan puvun
niin no mitä jos oli talossa niin kuin kuolemantapaus ja olisi pitänyt häät pitää niihin aikoihin
no oli siellä joskus sillä viisiin kävi meidän naapurissakin niin jotta isä kuoli siitä ja sitten oli aikamiespoika ja poika sitten tuumasi niin jotta hän pitää häät kanssa ja meni etsimään löysi morsiamen ja sitten pidettiin molemmat se ei niin väleen sitten joutunut se morsian sieltä kun sitä kolme kertaa piti kuuluttaa ja sitten vasta vihittiin niin se oli sitten vietiin paarihuoneeseen se vainaja kotoa pois ja sitten tuotiin morsian kotiin ja siellä pidettiin kihlajaiset ja sitten kun se joutui morsian sieltä kotoaan niin sitten tuotiin sinne ja mentiin hautausmaalle vaikka se vainaja oli siellä niin se sitten pappi tuli haudalle ja siunasi sen haudan ja se pidettiin ensin niin kuin hautajaisten sellaiset surujuhlat siinä ja sitten ne kun lopetettiin niin sitten käytiin pitämään morsian käytiin hakemassa morsian ja sitten pidettiin ne häät
samalla kertaa
niin samalla kertaa sitten muutettiin ilojuhliksi ensin oli surujuhlat niin hääjuhlat ne oltiin - ilojuhlat sitten
niitä vainajiahan ennen pelättiin
niin niitä pelättiin ja niitä kummituksia niitä kuultiin niitä oli siellä sekä täällä ja siellä oli yksi mäki sellainen niin jotta siinä haastettiin jotta siihen on varmasti haudattu joku tyttö tehnyt lapsen ja haudattu niin jotta siinä kuului sellainen niin kuin lapsen itku ja siihen yön aikana niin ei moni hirvinnyt kulkea sitä tietä ensinkään se jos kävi siellä kirkolla tai missä siellä niin se päivän aikana meni sivu siitä niin jotta yöllä siellä lapsi itkee siellä mäessä
no oliko mikä sen mäen nimi oli muistatteko te no jos ei tule mieleen
kyllä minä sen muistan vielä sen metsän se oli Tuhiskomäki Tuhiskomäki ja sitten siinä oli yksi sellainen poika niin kun minä kanssa en pelännyt yhtään kummitusta milloinkaan ja se joutui yön aikana tulemaan sieltä kirkolta pois ja hän kuuli niin jotta nyt siellä lapsi itki jotta hän niin jotta hän pani hevosen puuhun kiinni hän ajoi sieltä tien laitaa ja hänen pitää ottaa selvä siitä niin jotta onko siellä mitä luontoa mahtavampaa vai mikä siellä narajaa ja hän kun menee niin väliin on niin jotta se niin kuin lapsi itkisi ja sitten välistä loppui se niin jotta ei kuulu ja se kun itki niin hän kuunteli ja hän meni siihen itkua kohti ja viimeisellä joutui sinne mäen päälle ja siinä oli kaksi petäjää kaksi puuta - siellä sanottiin puu petäjäksi täällä sanotaan männyksi ja ne oksat hankasivat noin niin toisiaan kun tuuli kävi niin se hankasi toisiaan ja niissä oli kulunut kuori pois ja ne oli pihkaiset ja se kun hankasi niin se oli niin kuin viululla soitettaisiin niin jotta se toinen oksa kun hankasi sitä toista niin se naukui sillä viisiin niin kuin olisi lapsi itkenyt ja hän meni sinne puuhun ja hän katkaisi toisen oksan poikki niin jotta sanoo tämä lapsen itku loppuu tähän ja sen perästä ei kuulunut siinä mäessä kenkään lapsen itkua ja sitten mentiin useampikin siihen ja sanoivat että lähde nyt näyttämään että missä ne puut oltiin ja näytettiin ja sitten kaikki näkivät niin jotta no eihän siinä ihmettä mitä ollut ei ollut muuta kuin kaksi oksaa hankasivat toisiaan vastakkain ja se antoi sellaisen äänen niin kuin olisi lapsi itkenyt ja
no sitten olikos muita
sitten siellä oli se oli minun aikanani tästä ei ole nyt joku kymmenisen vuotta aikaa niin yhdestä talosta kuoli emäntä ja se kuoli nyt vähän sellaisella erinäisemmällä tavalla kun se oli jo sairas ja sillä oli poika ja pojalla oli emäntä ja se miniä kun menee tupaan siellä sanottiin minimeksi sitä pojan morsianta niin se viskasi sen mummon siitä sängystä sille morsiamelle tai sille miniälle lattialle sen jaloille ja se säikähti sitä kauhean kovasti ja ne tultiin kumpainenkin niin kuin vähän hulluksi se ja sitä niin jotta se piru viskasi sitä siitä pois ja sitten he käytiin makaamaan niin aina he kuultiin jotta nyt tuli kummitus nyt siihen tuli ja minäkin olin niin jotta kun minä en uskonut niin jotta kummitusta on olemassakaan että minun pitää lähteä uteliaisuudessa kun se mies oli minun parhaimpia ystäviä niin jotta minä lähden sinne niin jotta minun pitää saada selvä siinä jotta onko siinä kummitusta tai on joku sellainen luonnollinen asia mitä pidetään kummituksena ja sitten minä se oli etäällä meiltä siitä oli parikymmentä kilometriä matkaa niin en saanut vasten tehneen sitä reissua ja mennyt sitä kummitusta kuuntelemaan niin sitten tuli mustalaiset meille minä kysyin mistä te tulette niin he sanoi he Maarinvaarasta tulevat minä no vieläkö Lätissä piru käy sanoi ei se piru laitettiin pois sieltä ei Lätissä enää ole mitään pirua no en minä sitten mitä mennyt sinne kuuntelemaan minulta se jäi sitten näkemättä ja kuulematta niin että millainen se oli se kummitus mutta se isäntä haastoi minulle perästä päin minä kysyin häneltä jotta no oliko siinä totta vai oli se sellaista lorua niin sanoi sitä ei usko kenkään mutta sanoi se justiaan kävi yhden kuukauden joka yö siinä mutta minä en uskonut enkä ollut oikein uskovinani kun minä en kuullut enkä nähnyt milloinkaan kummitusta
no kertoikos ne että olisi vainaja käynyt kotonaan
no kerrottiin sitä Lapinlahden kylästä Hamusen talossa jotta se setä vanha setä siitä kuoli ja se haudattiin ja no yöllä kuului aina niin jotta se kävi ja se ropisutti konsa mitäkin kohtaa ja ne pelkäsi sitä kauheasti ja mentiin rovastillekin sanomaan niin jotta meidän setä käy joka yö kotona ja rovasti vielä siitä oli suuttunut niin jotta sanoi sellaista ei pidä tulla minulle haastamaan minä minkä panen hautaan niin sanoi se ei kotiin tule sanoi se on joku muu semmoinen rotta tai mikä tahto pitää siellä sellaista ilkaa sanoi vainaja ei tule sanoi minä kun sen kerran hautaan niin se ei kotiin tule ja sitä sitten ei siihen sellaista parempaa perää löydetty siihenkään muuta kuin ne itse pelättiin sitä niin jotta setä käy vain kotona ja se konsa mitäkin kolinoita pitää siellä ja se loppui viimeisellä se niin jotta ei se enää siellä kolannut ja kylyys sitä niin jotta ei ollut - mitään muuta kuin oli joku sellainen rotta tai joku semmoinen metsänelävä siellä kävi kaikenlaisia kärppiä ja hillereitä ja jos jotakin niin jotta se on ollut joku sellainen muu metsänelävä eikä se ukko siellä käynyt vaikka he pelättiin ja luultiin niin jotta se on todellisesti heidän setä käy kuolleena kotona
no muistattekos te että siunaamaton vainaja olisi käynyt
niin jotta siellä joku tapettiin ja se tappaja sen peitti multaan ja se hävisi vain se mies niin että sitä ei löydetty mistään niin sitten joku semmoinen ylioppilas meni se oli kestikievaritalossa ja hän pyysi siihen saisi kamariin sanottiin yksi suoja on tyhjä mutta siinä ei kukaan saa maata no mutta hän oli kuullutkin sen ja hän uteliaisuudessaan meni siihen jotta hänen pitää saada selvä niin jotta miten se on ja hän kun kävi makaamaan niin siihen tuli sellainen pikkarainen ukko harmaapartainen ja sillä oli pesuvati käsissä ja partaveitsi siinä ja se tuli hänen eteensä siihen mutta hän ei nukkunutkaan siinä kun hän uteliaisuudessaan meni siihen niin sanoi ketä te olette sanoi minä olen parturi no mitäs te tahtoisitte sanoi no minä ajaisin partani no missäs te asutte sanoi minä olen tämän sillan alla ja sanoi minut murhattiin tässä talossa ja minun niin ruumiini kätkettiin tämän sillan alle ja nyt minä en saa rauhaa yöllä enkä päivällä kun hän oli siunaamaton kätketty sinne sillan alle niin hän pyysi niin jotta hänen luunsa korjattaisiin sieltä perettäisiin pois ja vietäisiin siunaamaan maahan ja sitten hävisi siitä ja aamuisin kysyttiin jotta no miten te saitte maata hyvästi hyvästi ei ollut siellä mitään kummitusta ja meni virkamiesten luokse nimismiehen luokse ja sanoi niin jotta nyt pitää lähteä tarkastamaan se niin jotta löytyykö sieltä ihmisen ruumista että hän näki sellaisen haamun niin että se tuli hänen eteensä ja nimismies otti poliisin siihen ja meni ja otettiin silta auki ja katsottiin ja sieltä löydettiin vainajan luut sieltä sillan alta ne otettiin ja vietiin siunattuun maahan sitten ja sitten ruvettiin siitä tutkimaan niin jotta ken se on oltu niin jotta se oli joku parturi tultu Amerikasta ja sillä oli rahaa ja se kun meni siihen niin se kestikievarin isäntä tappoi sen ja otti rahat ja sitä ei tiennyt kukaan arvellakaan kun luultiin jotta se on Amerikassa se ja ennen kuin sitten löytyi sieltä ja ruvettiin tutkimaan niin sitten isäntä tunnusti niin jotta hän sen tappoi ja hautasi sinne ja sitä oikein haastettiin tosiasiana niin jotta se olisi ollut sillä viisiin
kuulitteko te kerrottavan sitten että olisi niin kuin hautuumaalla kummitellut
jotta oli poikia ja tyttöjä ja siellä haastettiin kuka pelkää kuka ei pelkää ja sitten yksi mies sanoi niin että hän ei pelkää mitään hän hirviää mennä - hautausmaahankin yön aikana ja siinä koottiin rahaa ja hän lähti sinne hautausmaalle jotta sieltä pitää hautakammiosta ottaa kaksi pääluuta ja tuoda ne pois niin ne jos hän saa tehneeksi niin sitten hän saa sen rahasumman mikä oli sakilla koottu ja hän kun otti ne pääluut kainaloonsa ja lähti niiden kanssa niin hän jähmettyi sellaiseksi että hän ei päässyt siitä paikaltaan mihinkään ja hän kun viskasi ne luut kainalostaan pois niin hän tointui siitä ja hän rupesi pääsemään niin kuin liikkeeseen mutta hän tuumasi että ei rahat jäävät saamatta hän meni ja otti pääluut taas kainaloihinsa ja rahat pitää saada pois ja hän yritti monta kertaa kun otti pääluut kainaloon niin silloin hän jähmettyi sellaiseksi että hän ei kykene jatkamaan matkaa mihinkään päin ennen kuin aamusella päivä valkenee niin sitten hän virkosi siitä pois ja viskasi ne pääluut takaisin sinne hautakammioon ja tuli pois ja sanoi niin jotta asia on sellaista niin jotta luontoa mahtavampikin on niin jotta hänellä oli pääluut monta kertaa kainalossa mutta hän ei päässyt pois sieltä hän meni niin tainnuksiin siitä niin jotta sanoi nyt hän sen toistaa kaikille niin jotta luontoa mahtavampi se oli mikä häneltä kyydin lopetti jotta oliko se sitten totta tai ei mutta sellaista haastettiin niin jotta jotta sillä viisiin se tapahtui
no mitenkäs sitten
jotta kun meni pappi meni niinikään yhteen taloon ja pyrki yöksi siihen ja hän makasi toisessa kammarissa ja hän kuuli niin jotta toisessa kammarissa syntyi lapsi ja aamulla hän kun heräsi sieltä ja meni tuvan puolelle ja sanoi onko se - niin minä minä harppasin siitä ja hän kun kuuli sen niin jotta siellä seinän takana syntyi lapsi niin siihen hänen eteensä ilmestyi kaksi haltiaa ja no ne sanoivat jotta miten pitkäksi ajaksi tuo pannaan tuon lapsen ikä niin toinen haltia sanoi kuusi vuotta ja mihin se pannaan kuulemaan kuolemaan millaisella surmalla se pannaan kuolemaa niin se toinen haltia sanoi että se pannaan kaivoon kuolemaan ja aamulla hän sinne kun tuli tuvan puolelle missä talon perhe makasi niin hän kysyi että oliko totta niin jotta tuossa seinän takana syntyi lapsi yöllä vai oli se minulla se että hourimista vain sanottiin totta se on kyllä jotta no kastetaanko se no kun saisi papin sanoi pappi on tässä sanoi varustakaa kummit hän sen kastaa ja sitten sanoi niin jotta hän näki sen jotta kaksi haltiaa tuli ja sanoi sen lapsen iäksi määrättiin kuusi vuotta ja kaivoon kuolemaan niin sanoi nyt pitäkää se kuusi vuotta ja etenkin se kuudes vuosi niin tarkalle niin jotta se ei ensinkään kaivoon kuole ja hän piti sen niin tarkalleen sen jotta kun alkoi tulla se kuusi vuotta siitä täyteen niin hän meni siihen taloon ja poika terve poika lattialla leikki siinä ja ja hän sanoi että hän on nyt se pappi mikä kastoi tuon lapsen ja no että se vielä elää no terve lapsi ja se leikkii tuossa tuvassa ja siihen laitettiin papille ruokaa ja juomaa ja sitä ja poika häviää siitä tuvasta jotta kun sitä ei tiedetty varoakaan kun kaivon kansi pantiin hyvä kansi ja kaivo lukkoon aina että siinä kun otettiin vettä niin siitä päästyä pantiin aina kaivo lukkoon ja mihinkäs se poika sai siitä käydään etsimään niin poika oli siinä kaivon kannella selällään kuolleena jotta se ei elänyt yhtään tuntia pidempään kun se eli sen kuusi vuotta niin se kuoli siinä kun se oli määrätty hänen ikänsä ne kuusi vuotta ja kaivoon kuolemaan niin hän jos ei päässyt putoamaan sinne veteen niin se kuoli siihen kaivon kannelle ja sitä haastoi minulle oikein sellainen mies niin jotta se olisi pitänyt olla niin kuin ihan tositapaus jotta se ei ollut mikään sellainen loru
no tekikö ne vainajat niin kuin eläimille mitä
en minä kuullut niin oli se sellaista niin jotta isännän niin kuoltua niin kuoli sitten eläimiä kaikenlaisia ja sitten oli sellaisia tietäjiä niin jotta yksikin isäntä kun kuoli niin siitä kuoli hevosia ja lehmiä ja kaikkia niin se tietäjä sanoi niin jotta te ette panneet vainajalle kenkiä niin sanoi jalkaan niin sanoi se nyt velkoi niitä jotta sanoi viekää kenkätarpeet ja haudatkaa siihen haudan päälle siihen multaan niin teiltä loppuu kuolema eläimien kuoleminen ja siihen oli leikattiin kenkätarpeet niitä ei ommeltu valmiiksi ja vietiin ja kaivettiin haudan päälle kuoppa ja haudattiin ne kenkätarpeet sinne niin sen jälkeen ei kuollut talosta mitään eläintä
siihen loppui
niin se - kuoleminen loppui siihen
kuulittekos te semmoista että vainaja oli pantu riiheen laudalle
niitä oli kaksikin tapausta jotta oli sellainen vanhapiika ja se oli pantu laudalle ja riiheen kylmään riiheen ja pojat mentiin sinne korttia pelaamaan ja ennen ei ollut lamppujakaan niin sille pantiin puusta kiskottu päre suuhun ja sanottiin jotta pidä Vappu valkeaa ja se oli päre hampaissa ja se paloi siinä ja kun loppui niin pantiin toinen päre ja se seisoi mutta se lämpisi kun siellä sitä päretulta pidettiin niin se lämpisi ja hiukosi ja se kaatui sen laudan kanssa siihen ja kortinpelaajat säikähti ja ulos siitä karkuun niin jotta ja sitten oli toinen tapaus sellainen niin jotta mies hirtti itsensä ja se vietiin sinne riiheen niinikään ja pojat meni sitten pelaamaan korttia sinne ja siihen ilmestyi sellaisia niin kuin haltioita ja ne sanoivat niin jotta tämä sisään pitää nyt käydä yksi tästä ne avattiin auki ja syötiin lihat pois siltä ruumiilta ja yksi niistä haltioista kävi sinne nahan sisään ja tuumivat pojat keskenään niin jotta kun he näkivät sen niin jotta sillä pirut syötiin sen lihat siltä pois ja yksi kävi siihen niin jotta siihen nahan sisään niin jotta hän kannattaa itsensä hautaan niin he toisena yönä kuumensivat tinaa ja vietiin ja kaatoivat sen vainajan päälakeen siihen ja sanoivat se silloin lähti sieltä sanoi minä olen viisi kertaa vihillä käynyt ja kuusi kertaa itseäni olen hautaan kannattanut eikä tällaista ihmettä ole käynyt niin jotta päälaki poltettiin ja no se loppui sitten siihen jotta siihen ei jäänyt kuin tyhjä nahka niin jotta luut ja hävisi siitä pois oliko hän sitten sekään totta tai oli sellainen lorutapaus
no tehän olitte kuullut sen Ramian piian virren miten se oli
kuulin niin jotta -
kuka sen kertoi teille
oli sellainen joku puistaja niin kun ennen vanhaan oli oikein köyhät niin köyhät käytiin keräämässä leipää ja - oli se vanha mummo yötä ja se istui meidän uunin päällä ja lauloi sitä - ramian piian virttä mutta minä nyt en muista siitä sitä virttä miten se oikein alkoi muuta kuin se oli vain niin jotta jotta hän lähti kotiin pyhiksi menemään ja oli uudet kengät jalassa ja leivät kainalossa niin hän laski ne leivät jalkojensa alle ja jotta ei uudet kengät likaantuneet ja jalat tarttui siihen maahan kiinni ja sitten kun minä en muista miten se nyt olikaan kun hän sitten - sanoi niin jotta se siinä niin jotta kun jalat tarttui siihen maahan kiinni ja hän ei päässyt siitä mihinkään niin jotta nyt helvetti allani hyllyy siinä oli sellainen värssy mutta kun minä en muista sitä oikein miten se oli siinä virressä se niin jotta se kuoli siihen jalat tarttui kiinni siihen maahan niin jotta nyt helvetti allani hyllyy se oli se mummo lauloi minulle sitä mutta minä en sitä jaksa muistaa ihan sillä viisiin kuin se mummo muisti sen
onkos sitä hiihtäjää niin kuin kummitus seurannut oletteko te siitä
no minä en sellaista hiihtäjää kuultu mutta se oli juhannuksen aattoiltana pojat oltiin suuri joukko niitä sellaisella aholla muistan sen ja se sieltä tuli sellainen naiseläjä no se oli vähän - erinäisessä puvussa ja he kysyivät mistä sinä tulet siltä naiselta niin sanoi minä tulen pappilasta päivätyöltä ja siinä oli paljon niitä miehiä ja kukaan ei tuntenut jotta ken se oli se nainen eikä siinä keskusteltu sen enempää mitään niin sitä pelättiin kaikki sitä ahoakin vähän niin jotta siinä kun nähtiin sellainen kummitus siinä jotta sellainen nuori nainen kulkeva erinäisessä puvussa niin jotta se ei ollut sen paikkakunnan ihmisiä eikä sitä nähty aamulla enää missään muuta kuin nähtiin se yöllä siitä sivu siitä poikasakista meni vain
niin pirusta olikos niitä
jotta oli yksi mies oli talossa kolme vuotta renkinä ja sitten hän siitä kun lähti pois niin hänelle annettiin kolme hapanleipää ja hän kun meni niin tuli ukko vastaan sanoi anna minulle yksi äyriäinen niin sanoi minä annan sinulle sellaiset korttilehdet jotta sinä vaikka kenen kanssa käyt korttia pelaamaan niin sinä aina voitat no hän antoi hän antoi leivän ja toinen antoi ja sitten menee niin tullee toinen ukko vastaan sanoi anna minulle yksi äyriäinen niin sanoi minä annan sinulle sellaisen myllyn niin jotta sinä kun sanot niin jotta sinun pitää sitä tehdä niin se jauhaa vaikka sanoi niin jotta jauha mylly suolaa niin se jauhaa ja hän taas vaihtoi ja sitten tuli kolmas ukko sanoi niin jotta anna minulle tuo äyriäinen niin minä annan sellaisen pöytäliinan sinulle niin jotta se kun pannaan pöydälle niin sinä jos vaikka mitä ajattelet siinä niin silloin sitä ruokaa tuodaan ilmestyy pöytään ja sitten hän meni hänellä oli ne myllyt ja hänellä oli liinat ja hänellä oli ne - korttilehdet ja sanoi he käyvät yhdessä talossa pelaamaan korttia niin se mies aina hävisi siinä hän voitti ja mies miehellä loppuivat rahat ja se lähti tiehensä siitä kumpainenkin ja se mies meni sitten meren saareen se toinen minkä kanssa hän pelasi korttia ja se millä oli ne korttilehdet niin hän meni siihen saareen kalaa keittämään niin se alkoi se olikin piru minkä kanssa hän pelasi korttia ja mikä hävisi siinä ja sanoi sinä et anna minulle missään rauhaa irvisteli hampaitaan sille toinen niin jotta vuotahan sinä minä saan tämän kalani kypsäksi niin minä lähden matkaani ja hän viskasi kun sai kuumaksi niin hän viskasi sille pirulle sen kuuman kalan silmille ja sanoi että kas niin ja itse veneeseen ja lähti tiehensä ja hän kun meni kotiinsa niin hänen suojaansa oli kirjoitettu seiniin jotta kas niin ja hän kun lukee sen niin se piru niin jotta sinä mainitsit minun nimeäni sanoi minä olen tässä nyt jotta sanoi käydään nyt korttisille no he käytiin korttisille siinä ja mies oli lukeitui tai ruvennut tervakauppiaaksi ja se piru häviää aina siinä kortissa ja rupeaa siinä jo irvistelemään hampaitansa mies sanoi älä nyt suutu minulla on tuolla kolme pottua viinaa niin ryypätään sitä no hänellä oli kolme tynnyriä tervaa hän antoi sille yhden tynnyrin se piru ryyppäsi sen tynnyrin tervaa yhdellä henkäyksellä ja vähän aikaa pelataan ja piru aina häviää siinä ja sitten ei ole enää pirulla rahaa mitä se panee siihen kiistaksi ja hän no panee ihmisten sielut kun hän sitten sanoi että hän on piru ja taas pelataan siinä ja taas sanoo piru niin jotta kielen kantaa rupesi ihan vähäsen kutkuttamaan niin kuin saisi toisen ryypyn ja hänelle se mies antoi toisen tynnyrin tervaa ja hän ryyppäsi siinä sen ja he pelaavat korttia ja piru taas sanoo että rupeaa kielen kantaa kuivamaan niin että kun saisi vielä ryypyn hän antoi kolmannen tynnyrin tervaa sille ja se ryyppäsi ja piru tuli humalaan siitä ja pelataan siinä ja pirulla kun ei ollut enää rahaa niin pantiin ihmisten sielut pelattiin niitä ja hän voitti kolme tuhatta sielua pirulta helvetistä pois ja hän lähti taivaaseen menemään sanottiin ken sinä olet sanoi minä olen sellainen mies niin jotta minä olen ikäni kortinpelaamisella elättänyt itseäni otetaankos tänne sellaista miestä no ei tänne sellaista miestä kelpaa no hän meni helvetin portille ja sanoi niin jotta otetaankos tänne sellaista miestä että minä olen kolme tuhatta sielua lunastanut korttipelillä täältä helvetistä pois eihän sellainen mies tänne kelpaa niin jotta hän meni taivaan portille ja taas sanoi uudestaan että no kelpaakos tänne sellainen mies jotta mikä on kolmetuhatta sielua lunastanut helvetistä pois no sellainen mies tänne otetaan ja sitten ei niin että ei sitäkään oteta tänne no otetaankos ne sielut hänellä oli se laukku sanottiin jotta hän kun sanoi jotta ah ah laukkuseni jos minä olisin tuossa omassa laukussani ja hän ojensi sillä laukulla ne sinne ja sanoi ah ah laukkuseni jos minä olisin omassa laukussani silloin hän pääsi siihen laukkuun ja pääsi taivaaseen ja sen pituus oli se lysti
muistatteko te keneltä te olette tämmöisen kuullut
en muista sitä kuka sen aloitti sen mutta sitä haastettiin jotta se on pirun kasku niin jotta sitä minä olin pienenä poikana ollessa niin sitä kerrottiin ja minä minkä pienenä kuuli niin ne melkein jäätiin minulle mieleen niitä paljon on sellaisia niin jotta niitä muistat jos ei ihan sanallinen niin osapuilleen